wonn akhan than akathin midhasithu cluttered closet yaani won Sila wonn biri rigeni midhasenuni dhub wonthu won akassitn midhaseni dhib yethe mara birri dhub wonsun laann midhasithe akishin gargar hinchn maan won rekheti hamtua dhub wontun won Lilah rarathi ishin laan batheni akha dhansaa akishin gargar hinchn sunif dhub akas itanii laaanum batheni